Suwuyi gha lthan mun dai Hurakhi Suwuyi gha than kumallona ghi sapji Layakhi be faunions buya Lotusi Suwigii, ghingin gha ta to ghi ndakas t'aya miran ra`a ghi kuza Maya yu, ghi ndaka taya fiwinja ma har riza ghi kuza ma- yayu, gha kue p`usi ga din yan ghi fa to miran be jubbi sai ghi hal ndaka tau, ghan we`e muna kuzа p iyatasi gma muna ta a sapyi bugakhi bugyingi gma sapyi cahyi kalpun bu can yan zha be mun layi faurinng ta suwiya yuuwai ya Lakan mun p'a mun tau gma wuna hi sai ghi mi la jaranu ghi hala yan ghi ndaka ta suwijų, ghani dai bahi duwi Bakusi to a busi suawiy, ba- ba Luwukhin halakhiata wada hala yan wis ndaka tura kumalloni suwiyi ta- <hesishon> a- Kawai hi ndaka Latu ba wu ndaka p`a- tau jiwi ya jiti kawai ma ta pis tau ta sau ghan we`e yan zha be mun layi Latakhi kurinni, suwiyii bu tura kumallonli a Sapyi piyahin kunyani ghingin jan ghi ndaka u'mau ghi ndaka kyga piyahin dinan bu ghi paya, amma gha ku p'a pa muna kuza piyatınu Jan zha <noise> be- ghi layi kurinni Suwi suwiyi, to ghan we`e ba ghi kwi p'a kurinni suwiyi, to. ﻿Ca wali ca piyanu be mun- muna raza khin kurinnu gma ya wato lalan hun suwiyu ghani madi kannina akwai busan ghani dai awuti bu busau to mun ba hi ndaka falan ghingin hi sınau, ghani dai ghan kwa kunina din yanki u`mi miya, mun ndaka ta a, ghani aa ya uimus ya ching ko ngaesang kaga ya uima kosai ko ga a'a ya hada va shayin ko wuyana ghi laya tayu.